Onu odual po onu ema lo ughol kua onu odual, onu odual ateeny ezo olo mobaal gha monu eme bho mita anumba and no bal gha kua tokiom ateeny oyiin izal iraar inya oogh odiin odual abhenya esugho diobh diobh nooyiin diob niinya diobh noogh diobh noodiin diobh noodual adiobh nabheny diobh nesugho adisibh adisibh nooyion adisibh niizal adisibh niin adisibh iraar adisibh niinya adisibh noogh adisibh noodiin adisibh no dual adisibh nu abhenya adisibh neesugho adisibh diobh adisibh diobh nooyiin adisibh diobh nizaa Adisibh diobh niiraar adisibh diobh niiy adisibh diobh noogh adisibh diobh nodiin adisibh dio noodual adisibh diobh needugh adiibh diobh naabhenya eruba erubal nooyiin erubal niizal erubal niiraar erubal niinya erubal noogh erubal noodiin erubal no odual erubal neesugho erubal nabhenya erubal disibh eruba disibh nooyiin erubal disibh nooyin okoy sorry erubal diobh erubal diobh Erubal diobh nesugho eruba disibh erubal disibh noyiin erubal disibh niizal erubal disibh niiraar <hesitation> erubal disibh niiraar erubal disibh niinya erubal disibh noogh erubal disibh noodiin, erubal disibh nnogh, erub disibh no odual eru disibh neesugho erubal disibh diobh, erubal disibh diobh noogiin erubal disibh diobh niizal erubal disibh diobh niiraar erubalo disibhndiobh niinya erubal disibh diobh noogh erubal disibh diobh noodiin erubal disibh diobh no odual erubal disibh diobh naa bhenya erubal disibh diobh nieesugho izal ara- adisibh